نحب القطاطس برشا، كي كنت صغيره كنت نربي برشا فالقطاطس، توا مع الخدمه ما-مانيش متفاضيه حتى طرف، ولكن نحب ال-القطاطس، نحسها حيوانات <hesitation> هاديه وحلوه وتعمل جو وحنينه، <hesitation> تحسها كأنها طفل صغير يعني، وحنينه، وحلوه برشا، وما- ماتاخذش برشا مجهود ووقت باش <hesitation> ترد بالك عليها.